жас қосылып соңында жыл мен ай қалар
ақ тілекпенен басыңа бақыт байланар
құшақ толып гүлге жақындармен бірге
әр жыл сайын ай тойланар
қызық сауық сайран көңіл шат мәз мейрам
мерекеге бұл күн айналар
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
зор денсаулық тілеймін
бақытты өмір сүргін
жаныңда болсын деймін
ажар көңіл сырың жан серігің
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
аман болсын ата анаң
тарту еткен ғұмыр
әр күніңе жаратқан
төксін шуақ нұрын
ойнап күлгін ооо
толқын тасып қуаныш кернеп тұр жаным
арасында дос жарың туыс туғаның
ән мен жыры биі
жылы сөз бен сыйы
кіргізер сәнін думанның
есіңнен кетпейтін
еш нәрсе жетпейтін
ең бақытты күн туған күн
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
зор денсаулық тілеймін
бақытты өмір сүргін
жаныңда болсын деймін
ажар көңіл сыры жан серігің ооо
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
аман болсын ата анаң
тарту еткен ғұмыр
әр күніңе жаратқан
төксін шуақ нұрын ойнап күлгін ооо
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
зор денсаулық тілеймін
бақытты өмір сүргін
жаныңда болсын деймін
ажар көңіл сырың жан серігің ооо
бүгін бүгін бүгін
сенің туған күнің
аман болсын ата анаң
тарту еткен ғұмыр
әр күніңе жаратқан
төксін шуақ нұрын
ойнап күлгін ооо
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
жамбылда төрт адам сібір жарасын жұқтырған деп хабарлайды тенгриньюс
аса қауіпті індетке шалдыққан науқастардың жағдайы қалыпты дейді ақ халаттылар
ал мал дәрігерлері аталмыш кеселдің қайдан келгенін білмей бас қатыруда
науқастың біреуі жуалы ауданы шақпақ ауылындағы шаруа қожалығының шопаны
ал екіншісі әйелі өзге екі азамат қасапшы
оларға аса қауіпті індет мал сойған кезде жұққан деген күдік бар
қазір осы науқастармен байланыста болған қырық төрт адаммен ауылдың мал дәрігері де қатаң бақылауға алынды
ал өңірдегі ветеринар мамандары кәсіпкердің қорасында өлген алты бас сиырдан сынама алынды дейді
алайда бір де біреуінен күйдіргі дертінің белгілері анықталмапты
сонда кеселдің қайдан жұққаны түсініксіз болып отыр
елордада аты шулы абу даби плазада кезекті еңбек дауы
бұл жолы қырықтан астам құрылысшы жұмыстан негізсіз шығып қалғанын айтып шағымданып отыр
олар аталған мекемеде сантехник электрик және монтаждаушы болып тоғыз айдан бері еңбек еткен
жұмыстан шығып қалғандарын да екі күн бұрын естідік дейді
сол үшін мердігер ворлд мониторинг фирмасынан өтемақы талап етіп отыр
барлығының қолында еңбек келісім шарты бар
дегенмен оларды жалдаған компания артық ақша төлеуден бас тартыпты
сондықтан бір топ жұмысшы он алтыншы қыркүйек күні нұр отан партиясына әділдік іздей келген
ондығылар сәл шыдай тұруға шақырған көрінеді
онлайн сауданың құрбандары артып келеді
бір ғана нұр сұлтан қаласында жыл басынан бері сан соққан мыңнан аса адам полицияға арызданған деп хабарлайды астана телеарнасы
бұл ресми дерек ал қаншама
құзырлы орган өкілдері болса ғаламтордағы алаяқтарды қолға түсіру қиын деп отыр
полиция департаменті мамандарының сөзінше жыл басынан бері интернет алаяқтығына байланысты мың сексен адам арыз түсірген
оның төрт жүзден астамынының қылмысы әшкере болыпты
заң саласының мамандары соңғы уақытта бұндай қылмыстардың белең алып бара жатқанына алаңдаулы
әсіресе жәбір көретіндердің басым бөлігі студенттер болатынын жеткізген
қорғаушылар интернет алаяқтығын ұсақ қылмыс тобына жатқызады қалай болғанда да қауіп қайдан келеді демей әркез сақ болғаныңыз жөн
арыста құрылысы бітпеген тоғыз нысан қалды

бас қосуда арыс қаласындағы тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар және жолдарда жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарына қатысты соңғы мәліметтер бойыншы жауаптылар баяндама жасады
нәтижесінде қалада жөндеуді қажет ететін жеті мың бір жүз алпыс үш нысанның жеті мың бір жүз елу төрт тұрғын және көпқабатты үйлерде құрылыс жұмыстары аяқталып ішкі әрлеу жалғасып жатқаны белгілі болған
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн бұлтты жиырма төрт градус жылы елордада күн жауын шашынсыз ауа температурасы жиырма екі градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
жарнама
ал қыркүйекте елордамызда супер жаз болады
бір ай бойы күншуақты ауа райы орнайды деп күтілуде
ал хуавейден сыйлықтар циклоны жиырма сегізінші қыркүйекте он сегіз нөл нөлде нұр сұлтан қаласындағы азия паркте тоқтайды
толығырақ хуавей мобайл кейзет аккаунтынан біле аласыздар
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге
ютуб инстаграмм уатсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифіңді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
ғұмырда бір сен деп кешемін
бүгіннен ертеңге көшемін
таланып талқыңа түссем де
тағдырымды өзім шешемін
гүл гүлдей жайнап
бұлбұлдай сайрап
бақытыңның мейрам бағында
алыстан баурап
жақыннан арбап
айналдың ба алтын сағымға
қорғанып бұқпай
қарманып ықпай
таланымның тарттың қиыны
көнергенімше өле өлгенімше
қол жетпесім кұзыр биігім
өмірді бір сен деп сүремін
қайғырып жылаймын күлемін
кеудеме мәңгілік ұялап
соққан жүрегім
гүл гүлдей жайнап
бұлбұлдай сайрап
бақытыңның мейрам бағында
алыстан баурап
жақыннан арбап
айналдың ба алтын сағымға
қорғанып бұқпай
қарманып ықпай
таланымның тарттың қиыны
көнергенімше өле өлгенімше
қол жетпесім кұзыр биігім
сарғайып сомданып сафтанып
ғаламат өртіңе қақталып
бір сүйіп арманым болмас еді
келмеске кетсем мен аттанып
гүл гүлдей жайнап
бұлбұлдай сайрап
бақытыңның мейрам бағында
алыстан баурап
жақыннан арбап
айналдың ба алтын сағымға
қорғанып бұқпай
қарманып ықпай
таланымның тарттым қиынын
көнергенімше өле өлгенімше
қол жетпесім кұзар биігім
көнергенімше өле өлгенімше
қол жетпесім кұзар биігім
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де инстаграмда жас төмен сызықша кали парақшасында тікелей эфирдеміз ств арнасын қоссаңыздар болады
бүгінгі қонақтың түрін көру керек жай ғана көріп емес түрін жаттап алу керек көшеде көрсең екі қолмен амандасып аға көке деу керек
ақша мен абырой үшін араласатын адамдар дұрыс па
бізде қонақта өте бай бір күні бай боламын ғой сенің арқаңда ахмет досжанов мырза қош келдіңіз
ахмет досжанов продюссер иә
мынау біз білетіндері біз білмейтіндері қаншама десеңізші ммм
өз үйім дейді мини сериал екі мың он сегіз дейді уақыт дейді бақытсыздар бағы бөрі кенже көрімдік басеке пәленшеевтер
тағы біз білмейтін қайдай нелер бар қызық таймс бар ғой тағы қызық таймс бар
что то сен жартысын ғана айттың ғой жартысынан да азын
біз осы жартысының өзінің ақшасын есептеп сізді миллионер деп жүрміз ғой иә
адамдар қатты кетіп қалмасын деп шошып кетпесін деп көп қой
көп пе айта кетіңізші енді біз білмейтін нәрсені биыл биыл жақсы сериалдар түсіріватырмыз

ақбибі мен саған жаңа айттым ғой сен байлармен қалай қалай сөйлесесің кешіріңіздерші
жақында ыыы қазақстан арнасында бізде қырық жеті менің қырық жеті балам деген сериал болды
өте идеалогиялы жақсы ойлы сериал
қазір ііі хабар арнасынан көкжал деген сериалымыз шығады мхм
содан кейін қазір ыыы патрульдің бесінші маусымын түсіруге дайындалып жатырмыз мхм
жаңа айтып өткен өзің айтып өткен боксерша оның қазақшасы қазір енді қазақшасын атын қоямыз
негізінде бокс туралы бокс боксшы қыз туралы мхм
ол түсірілімде және де біз енді қазір қыз қиялы немесе бақыт құшағында деген сериал алпыс сериалдық сериал нтк арнасында болады
ыыы ол түсірілім түсірілімде және біздің ең биылғы ыыы нелеріміздің бірі
хит десек те болады өте тарихи сексен алтыншы жылдан бері қарай отыз жылдың шамасында тарихты көрсететін ыыы сериал түсіріп жатырмыз
ол хабар арнасынан шығады
ол ы біздің ы отыз жылдық ы тәуелсіздігіміздің қалай дамуында бір семьяның арқасында көрсететін ыыы сериал
желтоқсан айында көрсетілетін шығар енді иә жоқ айтпаймын қашан көрсететінін бітіріп алайын бірінші жақсылап тұрып
мхм енді қазір жақсы бір екі проектеріміз бар
ііі енді бар сериалдарды айтпай ақ қояйық тағы да бір екі үш сериалдарымыз бар айтпай өткен мхм
ііі тағы да дана кентайдың продюссері иә
иә сосын қазір ііі енді интернет жүйесі мықты боватыр ғой біз жақын арада комеди кейзет түсіреміз түф
қайрат әділгерей хат жолдапты ақыл брат ассалаумалейкум ақ брат дейді
ассамекум деген шығар ол иә ассамекум қалай ерте оянып алды ол
ол кісі күнде таң атпай тұрады осылай
бүгін тақырыбымыз ақша туралы болғаннан кейін шығар енді
бағана бағана жазыпты өзі де ақшаны жақсы көремін деп
сонымен ақылбек досжанов продюссер бүгін продюссерлердің ы өмірі туралы айтатын боламыз бірге болыңыздар ешқайда кетпеңіздер
таңғы шоу
өмірімнің өлшемі
сен жанымның бөлшегі
өлшенбейді жүректе
махаббаттың мөлшері
сүйгеннен ғой ол сені
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін де бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім
аңсап қайтем күн айды
сезім бізді құрайды
кеудемдегі жүрегім
сені ғана сұрайды
сені ғана сұрайды
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін де бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін де бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты
жарнама
қыркүйек айының он төртінші жиырмасыншы жұлдыздарында алматы қаласында қала күні мерекесі аясында алматы фильм фестивал екінші халықаралық кинофестивалі өтеді
абай алаңындағы қызыл кілем бойымен әлемдік және отандық кино жұлдыздары жүреді
әлемдік және отандық фильмдер чаплин синемас кинотеатрлар жүйесінде тегін көрсетіледі
меркур қонақ үйінде әлемдік киноматографтың кәсіби мамандардың шеберлік сабақтары өтеді
кинофестивальға алматы фильм фестивал нүкте ком сайтында тіркеле аласыз
алматы фильм фестивалдың бас демеушісі эйр астана компаниясы
үлкен кино мерекесін өткізіп алма
білесің бе балам бұрын бізде бәрі жеңілдіксіз болатын және біз тіпті купондар жинағанбыз түсінесің бе купондар карл ал қазір бәрі оңай
шикард мобильді қосымшасын жүкте де қаланың түрлі мекемелеріне алпыс пайызға дейінгі жеңілдікпен бара аласың
шикард өзіңе көмек ал
үшінші тауарға елу пайыздық жеңілдікпен көбірек сатып ал
алсердегі эксклюзив
отыз екі мегапиксельді алдыңғы камерасы және дисплей арқылы саусақ ізін түсіретін сканер бар
вива ви он жеті нео смартфоны айына бар жоғы он мың төрт жүз он алты теңгеден он екі айға бөліп төлеумен
алсер сіздің жаныңызда
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу бүгін бізде қонақта кезінде өзі бірінші алланың қалауымен екінші өзі өз күшімен өз абыройымен талай адамдарды жұлдыз қылып сол жұлдыздарға деген ренішін айтуға келіп отырған

біріншіден барлықтарыңызға ыыы сәлем
қанша екеуміз интервью жасасақ та аха келе бергім келеді
өйткені өзімді осы жерде еркін жақсы ұстай аламын
еркін емес сен өзіңді бұл жерде еркін ұстайды екенсің
өйткені жасұлан сен мені білесің
біз екеуміз уже он бес жылдан ары қарай астам білеміз бір бірімізді сен кедей кезіңнен араласып бастап едік қой
жасұлан мен никогда кедей болмағанмын
мен бар ғой өзімді постоянно бай санап жүремін
бірақ а так бай емеспін ғой мен ааа сыртымнан бәрі
нұрғазы мына жерді кесіп тастайсыңдар ма керек емес деп пе
ринат ы малярка заказды тез болсайшы дейді
ақыл аға бүйтеді ақыл аға шаш қайда әзіл түсінбейтіндер жазбаймыз дейді
ну шаш ол өзінің себептері бар
жұрттың бәрі айтады нервтен қураған деп
негізінде оны айтпай ақ қояйын шаштың неге өйтіп ыыы жұқарғаны
ол денсаулық жоқ онша шамалы не де маған ы жүрегіме тиеді ме сәл сәл
әйеліңіздің аты кім ііі меруерт а меруерт пе а болды
болды осымен шаш ыыы тақырыбын жабайық иә жабайық енді бір байсалды әңгіме айтайықшы кішкене
сосын тағы біріктіреміз ары қарай деп пе
жалпы сіздің балаларыңыз жайлы сұрайын деп отырмын
ыыы немен айналысады
әйтеуір қызыңызды көріп қалдым мәнерлеп сырғанаудан бір суреттерін
негізі ы жас кездерінен спортқа баулыдым мхм ыыы
ұлым хоккеймен айналысады
ііі енді қазір алла қаласа осы октябрьден бастап чемпионат қазақстанда ы өнер көрсетеді
жасы нешеде сонда тоғызда аха
ыыы қызым қазір ы мәнерлеп ы сырғанауда фигурное катаниеде ы жасы алтыда мхм енді құдай қаласа жетіге толады
ыыы ы қызым айналысқанына бір үш жылдай болып қалды
енді енді жетістіктерге жетіп жатыр ғой қазір де иә үмітіміз бар оған көптеген
сен алдында келгенде ұлың туралы өйтіп айтпап едің оны осы жолы
ренжісіп қалдыңдар ма иә негізі қыздар папасына жақын болады ғой
біріншіден ііі ол қызымды шынымен мен басқа басқа ол кәусәрдың айтқаны ол бұлжытпайды ол біледі оны
ұлым енді қазір соған бір не қойдым да ыыы не дейтін еді ііі оған не қылып қойдым

қызың жоқ ұлы ұлың қызым жоқ фигурное катание өте қатты жақсы көреді
өзінің таңдаған несі сондықтан ол қазір күніне төрт сағаттан сонымен ыыы жаңағы спортымен айналысады мхм
бұл маған фигурное катание өте ұнайды
әсіресе кәусәр қай жақта да выступать етіватса мен бәрін тастап ақылбек енді өзі көрдің ғой енді хоккейді жақсы көреді соны жақсы көреді
себебі бұл қызылорданікі ғой
қызылорда хоккейдің отаны
өте отаны
жоқ өзім өзім футболды футбол
футболды айтпақшы ыыы мен өнер адамдарынан құралған аха алатау футбол клубы бар ғой иә иә сол әлем чемпионы әлем чемпионы
бұл әлем чемпионы алып келмедіңіз бе енді көрсететін көрімдік беретін едік қой
ой қайдам сендерден көрімдік
жасұлан кіргеннен бәрін тартып алады ғой менен сосын
енді жаңағы ұлыңа тоқталайықшы
ұлың ыыы қателеспесем бізге келген ол эфирге ааа
оның бір өзінің қызығушылықтары бар еді ғой
иә әлі сол мхм әлі сол ыыы кемелері кеме үйде әлі кеме самолет соғысамыз әлі соғысып жатыр
ы бір қызығы қазір ыыы хитерс деген жаңа канал бар ғой мхм соған көңіл бөліп кетті
бірыңғай сол тарихи нәрселерді оқып және инженерлік қалай ааа солмен соны көрумен неғылады
енді өзінің ойы таңдаған несі ыыы мектеп туралы көп сөйлеспейміз
бірақ көбінесе сол тарихта анау трио троядан бастап бері қарай сөйлесуге болады ол баламен
қандай керемет серьезный жігіт
хоккейге онша барғысы келмей жүр дейсің ғой қазір жоқ барады хоккейге барады ол
әр баланың дамуы әртүрлі ғой
ұлым негізі өте сабырлы өте сабырлы сондықтан ол асықпайды бәрін
әйеліңе тартқан екен онда
иә ыыы оны мойындау керек
жаңағы асықпайды сосын ол бірнәрсені қадам жасаған кезде бір нәрсені бір дүниені жасаған кезде ойланып алады сөйлегенде де ойланып алады
көрдің ғой эфирде мысалы иә үш төрт рет жаңағындай алдайтын сұрақтар қойсаң ол жоқ ондай керек жоқ деп сондай ал хоккейде жылдамдық керек мхм
енді сол шамалы өзі есейгесін не қылғасын үйренеді ғой
а так барып жүр жақсы ғой
бір қарға семейге машинамен барып құрысын қайтарда ұшақпен қайтамын депті әзіл түсінбейтіндер жазбаймыз дейді
ақылбектің инстаграмдағы хит әзілдері ғой енді
енді ол көп осыған көп семейліктер неғылыпты негізінде ыыы ашуланыватырмыз деп
шынында қарасақ ол деген негізінде мен бұл әзілді жазғаным сондай жолға түсіп қалдық
мхм негізі әзілдің әр қайсысы жол нашар енді өздеріңіз білесіздер семейдің жолы өте нашар
сол қарға деп те жазғаным енді түсінікті ол құс мхм

жоқ сізден біраз нәрсе үйреніватырмыз жазып алайық деватырмыз енді

да иә сіздің сөздеріңізді әзіл түсінбейтіндермен бір әзіл түсінбейтіндер
жасұлан мен бір осы мектеп басталғалы бір екі үш әзіл жаздым
бірақ сосын қойшы деп ана балаларым мектепте оқиды ғой
шынымды айтайын ба ақылбек сенің әзілдерің нашар десей
сенің әзілдеріңе өңкей жаңағы сенің киноларыңа түсіп жүрген сенің қол астында жұмыс істейтіндер ғана күліп жаңағы

таңғы шоу
күн нұры күлкің
көз жасың жаңбыр
кетерміз мүмкін
тоғыспай тағдыр
мен сезінген
тәтті мұңмен тылсым көп
сен бақытты
бақытты болсын деп
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
жүрегімнің әні
шырқалады әлі
өнім ай кезбе
жаным кемеде
сені қай кезде
сүйдім о неге
менің жаным сағыныштан күрсінбе
тек сен аман сен аман жүрсін деп
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
арналады әнім
тек саған ғана жаным
жарнама
активтің супер комфорт м тарифтік жоспары
шынымен де керемет жайлылық
он екі гегабайт интернет трафик актив кейселге лимитсіз қоңыраулар
қазақстанның басқа ұялы операторларына жүз жиырма минут
тарифтік жоспар ішінде өзіңе ыңғайлы етіп минуттарды смспен мегабайттарды айырбастай аласың
оған қоса ютуб инстаграмм және басқа да әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде лимитсіз пайдалану мүмкіндігі
толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
актив хабарласа өмір сүр
қымбаттым демалысқа тартып кетсек қайтеді
жақсы болар еді бірақ қымбат қой
балалардың оқуына пәтерді жөндеуге ақша жинау қажет
сбербанктің депозиттері жеке еселенген сенімділік және жылдық он үш бүтін оннан бес пайызға дейінгі тиімді мөлшерлеме
ақшамызды сақтаймыз да көбейтеміз де әрі демалысқа да жетеді
сбербанк депозиттері сбербанк нүкте кейзет
ал қыркүйекте елордамызда супер жаз болады
бір ай бойы күншуақты ауа райы орнайды деп күтілуде
ал хуавейден сыйлықтар циклоны жиырма сегізінші қыркүйекте он сегіз нөл нөлде нұр сұлтан қаласындағы азия паркте тоқтайды
толығырақ хуавей мобайл кейзет аккаунтынан біле аласыздар
сулпак ұсынады
ерекше самсунг а қырық смартфоны
жиектемесі жоққа дерлік дисплей керемет камералар және тағы да басқалар супер бағамен
жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап әрі әр смартфонға сыйлыққа пауэрбанк
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу продюссер мырза ақылбек досжанов бүгін бізде қонақта жалғастырайық
мынадай сұрақ келіпті сізге ақылбек мырза қандай
ыыы кинодан басқа өнерден басқа немен айналысасыз дейді
өнерден басқа если честно ешнәрсемен
уақыт жоқ себебі иә да
ал хоббиіңіз не кітап оқу кітап оқу
ооо енді қазір бір өте мықты кітап оқыватырмын

өз маңдай терімен нәпақасын тауып жүрген жастарымыз тыңдап отыр иә иә
соларға ақылдан ақыл ақылдан ақыл жаңа айтпаймын байып кетесің дегеннен шығып отыр енді
өзіңе сенім болды баста өзіңе сенім
қандай кітап оқуға егер егер сенің миыңда мен мынандай боламын деген нәрсенің сен хотя бы отыз процентін жасасаң мхм болды
шынымен ғой жұрттың бәрі ақыл айтыңызшы осы мынандай мынандай
жоқ ол адам ыыы өзіне қалай таңертең оянып тұрып мақсатына просто бізде қазақтарда мынандай проблема бар да
бүгін мынаны жасау керек дейді де ай ертең жасай саламын дейді
сол құртады сондықтан өзіңнің өзіңе бәрін ішіне бәрін мына жеріңе қойып қоясың да бүгін мынаны жасаймын бүгін жүз доллар табамын қалай өлем тірілем табам табасың
бір күнгі мақсат болу керек дейсіз ғой мен просто кітапты жаңа айтпаймын деватқаным ол просто дәл не емес
ііі бұл бір жан дүниелік нәрсе сондықтан бұл арабша
ыыы мен өзім араб тілін бітіргенмін ғой
сондықтан шығыстанушымын
аптасына бір екі рет соны оқимын
пайдасы болады
ммм айтпайсың сонымен қандай кітап екенін
енді өздерің ыыы жаңағы бәрібір түсінбейсіздер ғой десеңізші
түсінівотқан шығарсыңдар қандай кітап оқыватқанымды
а так бұл ешқандай не емес ааа сосын көбінесі жаңағы психологиялық кітаптарға көштім қазір аха
көштім жаңағы бірақ сол оқып отырасың ғой сол кітапты ше ой мынау дейді де бізде просто жаңағы айтып отырмын ғой бізде практика жоқ
мысалы көп адамдар кітапты оқиды неғылады бірақ соны іс жүзінде айналыспайды да мхм
сондықтан мен ол кітапты уже төртінші рет оқыватырмын ғой
сонда да неғыла алмаймын ше ананы істей алмаймын да
өйткені бізде не көп ы банальный проблемалар көп мхм
қазір осы эфирден шыққаннан кейін жасұлан звондайды е жүрші ей тамақ ішейік дейді
сол жерде сен екі сағат әңгіме айтып отырасың өтірік әңгіме айтып отырасың
шын ғой ей қой өмірімде бірақ рет сенімен шәй ішкенмін оның өзінде сенің бір і жұмыстарыңмен бір кісімен отырып едік қой есіңде ме

енді түсіндім сенде неге мен әр эфирге келген сайын сенде қыздар ауыса береді
мен түсіндім сені шыдау қиын ғой мынаның қасында ойбай жоқ былай дейді не дейді
сәлеметсіздер ме жұлдыз эф эм жүргізушілері сіздерден өтініш досымыз батыр исаев туған күнімен құттықтап қойсаңыз ы
өзіне зор денсаулық семьяларына бақыт тілейміз жұбайы гүлжан екеуі алланың берген ұл қыздарының рахатын көріп немере шөбере сүйіп ыыы бастары бір жастықта қартайсын деп тілейміз
тілек білдіруші кластастары атынан құралбек пен гүлбараш түркістан облысы шардара ы ауданы қызылқұм ауылынан сәлем
бұл құралбек ағамыздың өтінішін орындап отырмыз
қазір ыыы келесі орындалатын ән осы бүгінгі туған күн иесі батыр ағамыздың кұрметіне осы ақылбектей ағаларымыздың бауырларымыздың құрметіне мақсат рахмет ағаларым әнімен
эфирде таңғы шоу
құшағы оттай ыстық сахарадай
көңілің алып ұшқан шағаладай
алдымнан көкем ай деп шығатұғын
сендерді сағындым ғой сендерді сағындым ғой ағаларым
қажымас қара нарым
кең байтақ даналарым
күнім деп еркелетер
аман бол ағаларым аман бол ағаларым
аңқылдақ айналайын ағаларым
сағынсам іздеп барар паналарым
ініңе ізіңдегі қарап жүр деп
қалдырған өздеріңді қалдырған өздеріңді бабаларың
қажымас қара нарым
кең байтақ даналарым
күнім деп еркелетер
аман бол ағаларым аман бол ағаларым
өзіңе сүйенемін қандай жақсы
сөзіңе сүйсінемін балдай тәтті
ерлердің ағасы бар жағасы бар
алдыңда ағаң болған алдыңда ағаң болған қандай жақсы
қажымас қара нарым
кең байтақ даналарым
күнім деп еркелетер
аман бол ағаларым аман бол ағаларым
қажымас қара нарым
кең байтақ даналарым
күнім деп еркелетер
аман бол ағаларым аман бол ағаларым
күнім деп еркелетер
аман бол ағаларым аман бол ағаларым
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
белгілі продюссер ііі енді әзілсіз ііі бір шындықты мойындау керек
ііі аллаға шүкір талай қазақ жастарына жастарын жұмыспен қамтамасыз етіп талай қазақ жастарының бағын жағып жүрген ақылбек досжанов деген продюссерді бүгін қонаққа шақырып отырмыз
ақыл астана мюға барамыз ба дейді куша кз дейді
ой куша сен де осындайда соны звондап сұрасаң да болады ғой
обязательно эфирде сұрауың керек пе
бармаймын мен демюдің болельшигі емеспін
айттым ғой сразу ана жолы айттым демюға мен бармаймын
астана ше ыыы астана барамын
мен өзім реалға болеть етемін ааа реал реал аха
астана ы негізі реалдың қатты болельшігімін
негізі рональдо кетіп қалып одан кейін
мен реал тек реал туралы просто жаман нәрсе айтпай ақ қойыңдаршы мен ренжимін қатты
кәдімгідей қырылып қаласыңдар ғой сонда иә кәдімгідей қырылып білмеймін өзі сондай бір эмоцияға сол қатты беріліп кеткенмін
а астана эмю обязательно құдай қаласа барамыз
ыыы нағи сенде кәдімгі адамдар сияқты билет сатып аласың ба
билеттер негізі азайып жатыр деп естігенмін мен
не істейсіз
мен иә ііі менің құдай қаласа інім бар амбассадор
жоқ амбассадор бөлек олар ааа мені кіргізбейді ояққа кстати мен неге екенін мені кіргізбейді
ы нағи кіргізбейді мені мен нағиға сеніп отырмын
ааа жұмыста жұмыста уатсап неғыватқан шығар мен келем нағи мен амбассадорға сеніп отыр екен десем бұл амбассадорлардың бастығына сеніп отыр екен а болды ғой онда ааа
ақыл ы мырза көненің көзі ескіден естелік дегендей сақтап жүрген ескі дүниеңіз бар ма дейді
бар мысалы ол не айтасыз ба
жоқ ондай нәрселерді айтпаймын
а олай болса мынадай сұрақ
сізді неге осындай ақша туралы тақырыпқа шақырды деп ойлайсың дейді
енді ақшаның арасында жүрген соң шығар
енді продюссер болған соң бәрі ақша көп деп ойлайды мысалы жасұлан да сөйтіп ойлайды
осы жасұланның рекламасының арқасында менде қазір осы жұлдыз эф эм ге шыққаннан кейін дайректім толады аға көмектес
ақылбек мен мен сені мен сені жақсы азамат ретінді танығандықтан әдейі сөйтіп айтамын неге
ешкімге жария қылмай сол дайректен анда санда бір бір екеуін таңдап алып көмектесіп те жүрген шығарсың енді
шүкір мінекей шүкір ыыы жақында ы енді ондай нәрсені айтқым келмейді
түріңіз неге онша емес деп айтасыз жап жақсы түріңіз бар қазақтың жігіттерінің бәрі сымбатты дейді

біздің қызылордалықтар қай жерде болса да ең бірінші атаман ғой жұмыста да үйде де дейді

жыламай күліп отырайықшы десеңші иә күліп отырайықшы нормально мен айттым ғой еркін отырайық
жазбаймыз де жазу ойы қалай келді дейді
ы ол комментариді көбінесе
қазір халық деген не ғой бәрін біліп отырады ғой
сен не жұмыс істеватсың соның бәріне ақыл айтып отырады ғой
ей сен былай түсірсейші сен жаңағы даже светке дейін араласып кетеді
сенің светің дұрыс қойылмаған сенің ана сценариің дұрыс емес
сол кезде отырып мен әзіл жаздым
қандай әзіл еді ана ыыы бір хит әзіл болды сол
ооо қазір мені хайт ететіндер болады ғой мхм енді хайтерлер дей ме сондайларға әзіл түсінбесеңдер жазбай ақ қойыңдаршы пожалуйста деп жаз
пожалуйста ны алып тастадым да әзіл түсінбейтіндер жазбаңдар дедім
бастық екенім есіме түсіп кетті де пожалуйстаны алып тастадым бұйрық дейсіз ғой ол ы иә
сен негізі өсетін жігітсің
ақылбек ағаға сұрақ дейді қазіргі таңда екі әншінің бірі сырт елден айтылып болған әнді алып келеді жаңа ән қылып
мен кеше осы теманы қозғадым мхм
бізде композиторлар бар ма
бар ғой қайақта
арман дүйсенов мысалы жоқ ол ол ол арман жаңағы нұрлан сосын кім еді жаңағы кімге ой бауыржан ағаларымызға бәрі бар мхм
бірақ соңғы хиттарды қараңыздаршы бәрі не плагиат аранжировщиктердің арқасы
негізі иә плагиаттар аранжировщиктер сосын енді көріватсыздар әлемдік ы дүниенің негізінде сондай болады
мен ешкімді жақсы жаман деп айтпаймын
негізінде тыңдайтын нәрсемді іздеп жүріп тауып алып түнімен соны тыңдаймын
мысалы кеше рок тыңдаймын и сосын мен өзім кеше ана билли айлиштің концертін көрдім мхм міне ана қызға риза болдым
ананың дауысы жоқ бірақ ана ұрып тұр да эмоциясы ана идеясы мықты болып тұр да сондықтан
ы өскеменнен сәлем ақылбек аға ы сізге сәттілік бағдарламаларыңыздың барлығы керемет дейді
ақылбек досжанов бүгін таңғы шоуда
таңғы шоу
жарнама
дом комфорт техника электроника жихаз ресми кіріссіз кредиттік тарифқа қарамай
жасырынды комиссия және төлем болмайды екі жүз қырық тегін нөміріне хабарласып өз сыйлығыңды алыңыз
дом комфорт бізбен бәрі мүмкін
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм

жүрек сөзін тыңдатып
жібек сезім тіл қатып
махаббатты сезіну
сөз жетпейтін бір бақыт
сол бақытпен күн кешу
айлы түнде тілдесу
екі жүрек егілем
бір ғаламда үндесу
махаббат деген
екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын
ал сағыныш мың қадам
махаббат деген
мың сұрақпен бір бақыт
сүйе біліңдер
жүрек сөзін тыңдатып
жанарлары байланып
әр сәттерін ойға алып
бірге сүру өмірді
бір адамға айналып
жолы да бір жаны бір
өмірінің мәні бір
бірге соғып тұратын
қос жүректің әні бұл
махаббат деген
екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын
ал сағыныш мың қадам
махаббат деген
мың сұрақпен бір бақыт
сүйе біліңдер
жүрек сөзін тыңдатып
махаббат деген
екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын
ал сағыныш мың қадам
махаббат деген
мың сұрақпен бір бақыт
сүйе біліңдер
жүрек сөзін тыңдатып
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
ассалаумағалейкум жәке және ақылбек мырзалар
ақылбек мырза соңғы рет қашан жеңгемізді мейрамханаға шақырып сезіміңізді білдіріп сізге шыдап жүргеніне рахмет айттыңыз тахир сұлтаннан келіпті бұл хат
не помню
мейрамханаға қашан шақырғаның есіңде жоқ иә
неге өйттіңіз ақылбек аға
ау неге өйттіңіз неге шақырмайсыз қазір өтірік болып кетеді де
түсінеміз енді жұмыс бірақ енді сонда да жоқ ол ыыы
ыыы қалай айтсам екен
ы әр жексенбі сайын біздің ыыы баратын жеріміз бар ааа семьямызбен
а онда болды жарайды онда
ы қай жер екенін айтпайсың ба бізде барғымыз келеді ғой ой сені кіргізбейді
мына жерді ақбибі екеуміз айтып отырмыз ыыы кейін біз үлкен өсеміз ғой сонда

біз де акон болғымыз келеді кейде вообще мені акон демейді олар енді не дейді
айтпаймын сосын бәрі мені сөйтіп мазақтап кетеді
ыыы не жаңағы не дейтін еді

отызға келген жігіт те мен ол кезде где то жиырма төрттемін жиырма бестемін ауылға барған кезім
бір ағамыз бар мхм өте сондай жігіт сол мен менімен амандасты бір қызбен келеатыр екен де менімен амандасты да е алдымнан жүріп кетті где то бір жүз екі жүз метр озып кетті де меннен
мхм содан кейін өзі қызбен келатыр
ііі әңгімелесіп мәз романтика ауылда шаң ғой
и артынан бір гаидің машинасы келді де мхм тоқтады ана жерге мхм
тоқтады да түсті де сөйлесті мен келе жатырмын жақындап сөйлесті сөйлесті де ана қыз машинаға отырды да кетіп қалды
гаишник шықты да сөйлесті сөйлесті де и машинаға мініп кетіп қалды
мхм жаңа менің ағам қарап тұрып менің келатқанымды көрді де акон өскесін гаишник боламын дейді отыздан асып кеткен уже

нөл жиырма екі жас нөл екі ы қара камри елу ммм
ақыл аға дананың киім үлгісі жайлы кеңес айтасыз ба әлде өз қалауы бойынша киіне ме дейді өз қалауы бойынша
мен стилистика жағына мхм өзім білмейтін нәрсеге араласпаймын
даже кейбір кезде концертте мына өлеңді айтайыншы
мен ана былай жылдам айт дегенге ол может жүрегі қандай әнді қалап тұр соны айтады
ақыл аға ыыы жұлдыз эф эм ге келген сайын жалпы өмірде үнемі көңілді жүресіз
ну это как жылайтын кездеріңіз бола ма өте көп
шығам да жылаймын шығам да жылаймын қоя алмайды екенмін мен шықсам да қоя алмаймын дейсің
ы жоқ ол жылау деген нәрсе өте жақсы нәрсе негізінде жылай жылай білу керек адам иә иә
жыласаң бәрін шығарасың иә
айқайлай білу керек
ы эмоцияны білдірмесең ыыы ана японский не дейді ғой сдержанность дейді ғой ол ауру ғой кәдімгідей
оны іштің дүниенің бәрін сақтай беруге болмайды иә олар сол үшін харакириді ойлап тапқан ғой
бес мың теңгенің жұмысын бітіре салайыншы
дұрыстап оқиын он мың беретін шығар
былай дейді ы қарындасқа уәдені бергенмін
уәдемді міндетіме теңгердім
екі сөзді емес і едім сондықтан
уәдемді орындауға келгенмін
құтты болсын туған күн ботақан
өзіңсің ғой бұлағыңа қошақан
ешқашан да ұмытпайды ағаңыз
дәл өзіңдей қарындасты момақан
бақытты бол күнім менің аппағым
алтын болсын құлағыңа таққаның
бар әлемді шарласам да қалқам ау
дәл өзіңдей қарындасты таппадым дейді
айзат деген біздің әріптесіміздің бүгін қарындасының туған күні ғой деймін иә мхм байгельдина гүлзат оразбекқызы екен мінекей
туған күніңізбен ағаңыздың атынан және жұлдыз эф эм радиосының ұжымының атынан
келесі әніміз бүгінгі туған күн иесі гүлзат оразбекқызының құрметіне айзат деген ағасынан